Anyɩŋkaa kɨ yǝ pe yee lǝ̈ wɔɔ. wǝ lóo ru rǝ varamaayǝ amaa guŋkuŋrǝ lǝ kpǝŋ rɛwǝ a lóo wo rǝ atɛɛkǝ wǝǝ mǝŋ e lee sii otusiiyǝ sa yo ru ya yée sii rǝ aŋɛɛŋui wǝǝ wǝ́ a lóo wo guŋkuŋrǝ a lée fii lǝ̈ rǝ aŋɛɛŋuŋ ko wǝǝ, o po turu a lah nya anɩŋkaa mǝ akɔɔɛ wǝ rǝ ŋyǝ anyɩŋkaaye mǝ akɔɔɛ mǝŋ atɛɛkǝ wǝ́ ayaa wǝ́ o lo turu yeh yee lǝ̈ ǝnɨ nɛ wǝ́ e lée yee? O lóo koru ǝ sǝ kɨrɛɛkǝ o koonu läkɛɛ ŋ kǝlɨ mǝ lǝ̈ kɨ ŋ fɨ ŋ co lǝ̈ rǝ aŋɛɛŋuŋye wǝ́ e le yeli wǝǝ, e le yili kɨyi kɨta o lóo turu a la pɔrʊ oturɔɔrɔɔye o lo ru wǝ e le pe fii wǝ́ o lo turu wǝ láa nyɩɩ lǝ̈ rǝ wǝǝ, oturu e le tii pǝ ŋfɨ lǝ̈ p;ǝ ko kɔji wǝ́ pǝ lǝ fɨ lǝ̈ pǝ lo ko kɔji wǝ́ pǝ lǝ kǝa yɩrɩ lǝ̈ wǝǝ, pǝ ŋ fʊʊ pǝ nyɩŋ mǝŋ wǝ ponu wǝ oturu ǝ lǝ fǝǝlɨ eyi. Paa mǝŋ varama mɔtɛsa ŋwǝ ŋkpɛ ko turu e kpii o lóo ko e lee sii tusiiwǝ sa pǝ lée sii rǝ yurǝ wɔɔ, wǝ ŋkpɛ wǝ lóo koonu oturu varamayǝ we wǝrʊʊkpǝ ŋ ne fii lǝ̈ aŋɛɛŋuŋyǝwǝǝ, ri rǝ varamarɔɔrɔɔ ko turu a láa lɔ nyarɨpirǝ rǝ ŋwǝ. Kɨto wǝ lo ɖo wɔɔ mǝŋ yeh yee acʊma yǝ rɛ mɨǝkɨsa yóo koru a taa tu lǝ fɨ la parɨ kɨ wǝ poŋ kɨ lǝ pǝǝ tɨ la mɨ lɔ anyarɨpiye. Ǝŋ wǝ́ wǝ leh yee wɔɔ owowopǝ sa ŋpɨ pɨ lóo ku lǝ nyarɩpirǝ we. Aɖɛ mǝŋ pǝ lo koonu lǝ̈ tusiiwǝ sa pǝ lóo ku lǝ ŋlǝ lǝ ŋ pǝ lo ŋ coro le ŋ sii rǝ gukpǝ wǝ́ e lee pe sii wǝ wǝǝ xwǝ́ a la maa kɛɛye wʊrʊkpǝ ŋ no roŋ lǝ̈ wǝǝ, oturu e le fii nyarɩpirǝ we. Wǝ́ nɛ wǝ́ yée yee? Mǝŋ yo turu ye ya láa ca kpakpa mǝŋkɔɔwe wɔ rɛɛwǝ yóó ko lǝ ŋ sǝ kiniyǝ eweye yǝ lǝǝmɨ kaawo yǝ ŋ fɨ lo toŋ lo koonuŋwǝ. amaa fɛrɛfɛrɛweyǝ sa wǝ́ le kpii yǝ rǝ mɛŋwǝ wǝǝ pǝ ŋ fɨ yǝ pǝ toŋ pǝ ŋ fɨ pǝ koonu ǝwe mǝ ŋ wii. Wǝ́ yǝwe ya lée wii yǝ mǝŋkɔɔwe wɔɔ, a mɨ nyɩŋ kǝ́ ŋ mɨ ŋuŋ yǝ mɨ ŋ kʊla oturu nyarɨpirǝwe ya lóo ru Wǝ́ mǝŋ loo lo ru wǝǝ o po turu yǝ fɨ yǝwe lo mɨ ko kɔji. Wǝ́ yǝ fɨ ye yo ko kɔji wǝ́ pǝ la ka pɔrʊ na ŋpǝraa pǝ la yɩrɩ wǝ́ pɨ la nyɩŋ narɨpirǝ we gbii ŋwǝ wɔɔ, pǝ ŋ yɩrɩ ŋwǝ. Wǝ́ pǝ la yɩrɩ ŋwǝ wǝ́ wǝ la fʊ wǝ le yee tɩ wǝǝ oturu yǝ fɨ yǝwe yo furu nyarʊ wǝ́ mǝŋ wǝ le yee yǝwe mǝŋkɔɔwe wǝ ke ce wǝ ri kpaca ŋ ne sie lǝ̈ rǝ atɛɛkǝ o, wǝ lǝ mǝ ewe lǝ ǝyǝ pǝ láa tɩna pǝ ŋ fɨ pɨ tɛɛ fewe oturu fewe wǝ le ce wǝ lǝ rǝŋ tɩpɩrɩ mǝ ŋpǝraaruyǝ oturu nyǝ fɨ yǝwe nyo furu nyarʊ. Kɨto mǝŋ akɛɛroonupǝ sa pǝ lóo roonu lǝ kɨto wǝ́ yáa nya ŋyǝ anyarɨpiye wǝrʊʊkpǝ. Kɨto wǝ la kaamǝ wɔ yah kpɛɛ kɨ le mɨ kpii lǝ̌ owowokuye pǝ lo koonu kɨ lǝ pǝǝ tɨ la ŋ lɔ ŋyǝ anyaɨpiye wǝrʊʊkpǝ.